Ona woza nenshi la, nkono oro, nwashika kwa kamo oyifu kono opyo nwashika ni ore kya re, ore kya re, awose dawo ifu ki ikpiye ho. Domm ogyolo ni no yifu pyogaba ogege agutagye lo, agyelo ma mo yigye agege ayigye lo, ela ko koka ma ya gege alono saboda ni oyifu pyogaba ni, oki rano ona lo, kpiri-kpiri no pye re lo, dumu oshu ki ikpiye ozani ya dawo oshu ni agege ayoko kwa agege akela kira agege aya awoza ni wano na rore la, to nkini ogyo gege ki pyo relo, oki wo ose ki di ikpiye, so, ona ashoshi ko re ama an kede ka ro pyogaba ka abo lo.